Chakula chengeami. koo konyeren borwek choki koo kouakoti kaam engwek che kakopeni. Koongitebi ishee ne samis, koo komanyalu keam tukuk che kakopeni, kouu akot marakwekii kongiam konyere porta chukapeni. Koo akot mayaya iam mayayande nekakiyo koo ishee ishee nesamis nem machame ma ma manya nemanyalu akot ikany iwe olemitei biik. Amuu ngishei ikase ile ishee ne samis, koo kokeribekei tuguk chekatebi kopeni koo komakiam simanyere borwek chook.